no me te rue buo bu on me wuo ikpe esa evre no gine na ikpe ire ori me je na ne ome ziezi ino mome edhere oghene oye emamo edhere, edhere oghene oye edhere no owho ore nya whe re te ode, edhere oghene oye edhere ibede bede no who je wo uzuazo ibedde je, so oni me re ome ga ga agbero no me ha te go oghene he keme ose me gwu erao oke emaha so ori me ro ro te omai, oye ne ome te ekpano me ro na, oye fio ome ho edhere no me be dhe na, oye wune ome kpo isu kulu me ti nya kpo zi na luo roho me be ko oko obo me na me be ko oko obi me na me be ro thuo eki na oni me me re ye za akoho oni me oye ne, ome to ekpano me ro na, oye ko me ereghe no me bi ro yo akpo na, keme owo ereghe ohwo, oghene uhe wo era woho ekpano e e whe re ta ke ohwo no lu ene we ta ke oni ote tu ke ome aruo riwo ra orona oni me oro lua ke ome aruori wora orona me be ro zo re me to ubru uwo me so so, so oni me o ne ome gaga yo osi me wu no awo ede yo ekpako no ekele ome owho woho amo obokuno hbe ami ini me ni wa ure no a te je rero ta ome zizi evao oke ema ha so enane yena fiobo no ke ome ziezi avao oke emaha so enane ye na fioboho ke omie. Uzeme ye ho emo oge na no maro na a be gwolo ugho kpakpata uwoma na keme ugho kpakpata, who te gwo lie kpata kpata whe re je wu kpata kpata re we re wu sia ba we re re erere ri hi oni me wune ome̱ ose me̱ gbe oni me te ware ome no, oni ta no me re kpo isukulu me kpo isukulu kpozi no, a ke eware ire ro akpo na whe gbe wune iruo ha were kpo isu kulu, wha me nya te egbe go me nya nya rehe me kpozi na me te mu o eki etha oni me te fio me fio edhere eki tho keme eki tho emamo edhere. So eki na no me be tho na me ro woma to ekpano me ro na, ogbero eki na ha me wo ma te ene he so emo ogbo na no ma ye na a be gwolo ekpare kpata who, me be ne owhai te emete te emeza. Ero emete dede ero gaga aro irumoso evao aso bru igbere oza nya ze ore woi are nya vre, oza no orie ediro ha, orie egwo no ono ze na owoi fi o omoto fiki no odhe omoto logbo ze oje lo ore woi vre uwoma na emete na wa se iluemu ye na ba, koko oma ra ho whe keria egbe oro ete whe je nue oza ra reho whe re yo akpo ra jeje je vre, whe emeza oma ri wa be woze abo fio igho, igho no iwoma ha igho aze wha se bakpo isukulu wha kpo ewure, oyibo owho isoko resei no ewure, no̱ whe te kpo ewure kpozi no we gbe ta thuo eki ha or wo iluo ego mati ha were tho eki, whe je aye ra wa aro aye ra we re yo akpo ri. Igho aze ire woma ha, whe sai rue ejo buobu no a be dhe imoto na no a re se glk na nine gbe ode an a jamo imoto rahe no esejo ha ano owho jo keria imoto kai oyo oro oro horo luo ewo omoto je̱ be raha vre oyo ma ye ore nya oye ire. imoto dede a rue ri hi like ekpi re no evre no dede ojo via evao ozo na no are so owho jo no owu no lele owho jo kpo eha oro lu evao obo egiri igbo no a je kpozi o te jo edhere wo asiderite oyo vo ote dhe luo ewo imoto ote to no oyo vo ojo imoto na wu evao oki ye na but efa jo a rue je wu re no a gbe jo imoto na na yo ekpele ogho no a bi du abo ho du abo fiho edho ko edho ore ko owho eware jo edho te ko owhe etu ore mi owhe uzo so uwo maha emo ogbo na no abi mu ze na na bi luo oyibo re sei no ritual o isoko re bo no igho aze wha gbe lu oware yena ha wa se ba wa lele edhere oghene ekpano me evi na lele edhere oghene na ke edhere oghene one ho uzuazo oro obe eruore oro obe ode notha oje woma eri me ta te oge na wa kure ye wa gbe lu ugbeluhu waro oma kpoto re no oghene oghale owhai evao ode jesu me to le ke owhai ami